Boto hua anin ne abama, eborok. Eborok wa anin eleke, timoto eleke fite, eleke esa saja. Lalu <hesitation> dokakai kite, kai lemoto. Lemotok wabale ef'kai, ef'kai fua anin adif la adif lau tai'sa. ni aba ma kai huma neini me kai, limotok te, fita wabale te, kalau botoa hua nan ina huanam folay huan. Ham u'asiri mi'ebomoo. Miaba bakbakni isi ene pakpaya fona'a. Lim motok fona, tu fita wabala, ramane nika ou wasin. Ni aba, ni aba suda bakbak ni. Fita wabala anim ber ti ifene ne, fita wabala am biliya anin suda wabala nikaa. Amane ni abamara huma neina, limototok tu fita wabala ma. niabama botowa huan, ya nae se ose. Iyamra sifumataa se ana, se ana hua anin sudarmataa. Yamataa se hili se sewohi ni ufaya, se sewohi ni ufaya se seuluki'i. Se ulukiya rai intemese si funa Sihuna sihoko niwaha, sihoko niwaha sef setoto. Setoto feina feina hua anin sihuna. Mamatik ane, mamtik ani sef, sefuhana sehe amhuna sisuba amra amhifneinete amhuna. Am hakai laira, am haka laira sefwa anin lumanan animis enine. Am foyet te, amlaate. Opa am ai. Luman luman se elani ebesiai filna barang erfowo weste, la luman se aik kalo sefuna hoholo mensesi ai.